खिड़की को टूंटो भयो शीशा बदलन के लए सबसे पहिले सुरक्षा को ध्यान रखे। प्रक्रिया शुरू करन से पहिले हाथन को कटान से बचाए। इसके बाद टूटे भये शीशा के सभी टुकड़न को सावधानी पूर्वक हटाए। और उन्हें सुरक्षित रूप से फेक दे खिड़की के फ्रेम से पुराने शीशे को पकड़न वाले पुट्टी या फिक्सिंग मटेरियल को स्क्रैपर या चाकू से साफ करे। और सतह को अच्छी तरह से साफ करले। अब शीशान को माप ले और उसे अपन आकार को नयो शीशा कटवाए के तैयार रखे। नये शीहसान को फ्रेम में फिट करे और मजबूती से जगह पे रखन के लए पुट्टी या ग्लेज़िंग कंपाउंड को उपयोग करे। ऐसे फ्रेम के चारो ओर समान रूप से ताकि शीशा स्थिर रहे। और हवा ना लगे अंदर घुस पाए। अगर फ्रेम में क्लिप या कील को इस्तेमाल करत है। तो उसे वापस लगाए। अंत में पुट्टी सूखन के लए चिकनो कर ले। ताकि यह अच्छी दिखे यही तक की संभव नहीं है कि काम खत्म हुई सके। शीशा को साफ करे। इस पूरी प्रक्रिया में संयम और सावधानी बरते ताकि कोई दुर्घटना ना हुई सके।